<noise> ndiutia'a ya'a kuii ndiutiaá ya'a kue'e ndiutia'a ya'a cha'adi ndiutia'a ya'a kue'e kua'a ndi'i ndiuichun. <hesitation> ndiutia'a ya'a kuii ndi'i aguacate. <noise>